Ño wi ma nwomtini mo, mooni wi nwomu. Moun we ndu loti mo bogo bee bi uhúmi, han búm mo, unan bi wosa, unan bi tínti, unan bi lunɓa. Ndu ulunɓa bi unan yereŋga, ndu uyerenga mo moon ma, han gbii ma sant mo. Unan jiiŋi gileer ma, ndu ujiŋ mo gileer ma han wédi ma ɓéŧ mo unan sudi moon ma. Ugaa wi ɓabi ngi girosí hamma win ɓéŧ bembe hanu udan doosa, unan túm glimbire, unan túm toom. Ndu wi ɓéŧ mo hanu uteeg mo unan wi wal, unan wi súuli a gitúmti.